Na fiye din tsandi mi kune nyaba binnunne cicco, tu mi mashi e̱ namin kudin mi ma shin feme na min ma- a feme di, mi- so yamba ko tuu a foore ko a kebalmo na min kwandi ma dan nye feme she di miyang yang ya mi kung bebil log yong kar- chib di biyo be nyi kam nyi ma feme, wena takirta nibi nyal shi chi- ghal fore wung mwa buti wol Ecwa be wani kiye shi na nying kiye, takirtal yamba di nyi kiye, shi nyi fa shullum keedi min ter kamshin na bee kating di na min ter kamjin di fomo na min maa na nyi kausadi mi ma tin na nyi mah na min kwandi ma shi di mi yang yer kaduwe di tob- ko tuko nying kiye do din ya daidai kwangshin na tuu mu maa she ko? mi yer shine miso kwat nyi wani kiye kelle yamba a loo ko nyi kiye na miye nyi kiye na chucho fono dure kume kwakka dak nyanne maatin torum a dure kume ku lam shi ya ku di a chulle ka a ku lamshi ku di a loh yamba ko to, miyang yeshi mi so kar duro shi maa shi deshing di yel nyanne di shi dib di sshi de diyel yamba na nying kwandi mi yang bibungshi kar chib. Diyen naking she ku yang fe? nubu yabu a fi chob kine to, nyi yang bore ko <hesitation> ku ya ade boore ko ku ya wuko nyinh yokunshi to na nying kwandidi, min yer shi na bekatim mi- so ka diwe d nyim nakin wu shiyang maashe tam di?